Fanahiva hañiny amin'ny zava-maniry avao zañy. Mañano lasopy añao karaoty miaro ovy miaro taboara, poarao damahazo sopy legima aña amizay. Da ampiañao tsindri-tsakafo no tsy ahiañao lasopy ndraiky izy an. Da ataoñao legimy sôte koa karaoty miaraky ovy miaraky poarao miaraky arikô vera da ahiañao lasôsy da vita.